Duuto aa ləma səsuk shi aa ngwayi laaji da vəda aa ni du da pata aa jiba cacpau da dlauci du naa miyak shi kuma da ləmu du kaakasku ne aa ramek shi hikima sən baya zəgan tai se həgənyi.